Tamin'ny tao telo sy eninjato sy arivo ka hatramin'ny valo amby enimpolo sy valonjato sy arivo ô da nampiasa politikan'ny ny fihoboa andreo ta Japon tao. Tamin'ny dimy amby efapolo sy sivanjato sy arivo kosa i Japon dia niharan'ny fanafihana baomba atômika tany Hirosima sy Nagasaki.